لو شخص محضرش جنازتي هتكون بالنسبالي مؤثرة اكتر وبشعور اسوأ لأن دا الوقت اللي انا محتاج فيه الشخص جمبي اكتر محتاجه يدعيلي لان دي الآخرة يعني ودي الحياة الحقيقية انما في حفل الزفاف عادي يعني لو حد مش موجود ف غيره مش موجود لو مفيش حد موجود خالص ف خلاص كفاية زوجتي موجودة